- الحيوانات الأليفة ذي القطط يعني أحلى حاجة و <hesitation> يعني بتستمتع بيها وبتلعب معاها بتأكلها وبتشربها وبتحميها وبتوديها للدكتور يعني بعدين حاجة أليفة حاجة لطيفة كده